Aia tee, enang o eng, nang awa awa mena mena bamana alewatomeke nang, nne enang babe, nne kalapabe, annaba oto otoi nang mo abe nawa kalapabe, tee lepo meeke tee gaugausi nai. Nago aang, ang nang alewa? Nadoonga nee lepo taba, enang balimatoma nang, otoloma toma wamaikolinka, tula tula nko nee otoloa atoma nang? Ai alewa napo kapeta o, kawa bosbos na weteko. Awa nee nang enang o, kawa nawete owui paspas utope nabuli nang? Ai alewa tang nee lowanawa lola uitope? Napo teke tai kapeta ehh, awa napo, enang o, ang nee nang alewa, sande ko loida peepo momiako lagabamano nanu manang maka, ainang? Napo alewa, o ne awa, ang nee nang peepo anango loida nanu nanui nau peepo, pekee nawalimano? Awa peke nee taba kale putopenang? Awa ninga neeka taba kalemelepe. tewatewa, tewatoleko nne nang kalapabe moo abe nawango, eng katameke, menaba enala, tee awa Niimpo lepo eng maniku tang ambulina nang peeke otoleluinalago. tego wialili enang balilitoai otoitoai, agaa wikai awa lia, awa tana alia one, nii nee nadoo, enang naa. Lategoo tabo na, peke nee latei kalapumo okopo gawampempo teng, lepo meeke nanne enambupenala te, te mena menaba matomanamas awa, ama amas leko mo abenawa enang balape, apabe ang mo ah. Enang o tee ai, tee menabas namas awa angnee nang waike, peke katanis taba nee talikas, peeke nee taba in enang buitopeng, bose utopeng awago walu tang peke katanistalitoa, woku agolo nnapo tee peeke inabama, ili omalitone peeke mokenala gumabe naa, wakango wateego. Tang, napo kata nau tee enang o, awa angnee nang osno nii, nikanompo naba, nawa enang balipenang. kobelipe ang, awa nimpo tee awatona otoloko pepo ale otoi, ale pepo, ang enango otoi, mokeno loida mokedaluko Otoi tekee niwa moka okaawa talipali otoi toai teng lake loida nang eh nugan eh moo oma osno walabei weainang, tee tekee ninag, osimpo awa tewa gauli towai, awa ninang loida kapeta kapekape taulitope nawa, awa ootope ang nang pekapekawa, mokamokawa talipali a' oto, tee te tewatoleko, gau walupenang nne apabe ng. Teng, napo, o peke ena enas, pola nonala nee o, pangau wikang kosii loida gaunis. Tee tewato leko awa onne nang, one nang enang loida talikas, oh pekamas kosii gaugauko manunuko andali tonotonois namaskoka amamili madekaloida neeka ede edenis talikas maka allewa, enang oh, ang loidanee megemenis talikas nappo kekenis loida maka amillinouka willanauka eng, tee temas talikas leko awanbenna nappo enang babe, aapabe teng anna.